كنت خاطر بالسيارة، كنت مسافر من بلاصة بعيدة على <hesitation> المنزل تاعي، وكنت راجع للمنزل تاعي، وفي طريق السيار لوطوروت، كان قدامي صاحب سيارة وكان مش بعيد ليا ياسر، وشكيتو <hesitation> نام في سيارته وهو يسوق، تم يميل يميل يميل حتان ضرب الجدار تاع <hesitation> تاع الطريق وت <hesitation> والحمد لله فقتلو على البكري و بعدت عليه وهو ثاني الحمد لله ما صرالو والو سلامات.